<hesitation> Resaka posy ndraiky tsy dia mifagnalavitry lôatra amin'ny resaka kiva na oe ambôao, raha ôhatry amin'ny aretigny zegny koragna satriah o, ny posy koa ndraindraiky mba mandôao, ndraikindraiky mba mangery rà ,ndraikindriky koa izy mba misy raha mibotribotry. Tsy dia be loatra zagny ilay differance <hesitation> amboa sy ny posy raha amin'ny aretiny zagny kôragna.